Magnano dia an-tongotra zagny tegna mety aminahy satria igny tsy mandreraka moa ahavitagna mandeha lavitra koa igny. Raha mihazakazaka moko mety mora reraka anao dia lasa tsy dia mahavita dia lavitra.